Ley first thing i’ll tell any of my friend la want go look for work you mon know ley work you going apply for you mon know about ley place you going so before you apply for a job or before you go look for la work you sit down you check on la people neh place what all ley can do the how ley can do the who all working the how long ley been working the when you find nor all ley thing neh when you go the now a will na be hard for you again then you na looking like stranger to neh you already know small thing about them.